चेरैक बात करइ कि माहा मुइ त थोर्थार चेरै चिन्हले बणही । ओकरा मा चेरै न यापन यापन नाउ बणै । उवा नाउ बणही मुइ कहे जै जतुरा बणही मुइ चिन्हले उचर चेरैयानी नाउ कहे जै बणही । ओकरा मा माइनी पर्सिय, सुगा पर्सिय, बकुला पर्सिय, गेउरी पर्सिय, खिजिरिट पर्सिय, गडगडकुवा पर्सिय, कौघा पर्सिय, कट्खोलवा पर्सिय, मट्कोडैया पर्सिय, मजोर पर्सिय, उरुवा पर्सिय, गिध पर्सिय, कब्तुर पर्सिय, घुटुरी पर्सिय, चिल्ही पर्सिय याको फेरी बहुते बरइ मोर चिन्हल मने एचर सभ हलइ ।